ŋo' wöriyet lo dedena parik kaaŋ yi gboke yu ko ŋojik lo'di'dik lo a gari

'busan na suwe ko wini rereŋet lo reto lo adi ko do a suwe a mugun net na de gbe a na 'but ko a nago'

eeh 'nbu'bulö beret na yuganda na gbo ko lemesi' lotor loruwö yelo ako logbe

ayi diŋit naŋ 'n moka ayan an iti tu kode kon toyinga mugun niyo na 'ban na'but an ti tu i jibitali i tema

kenda na ŋarakinada keri liyaŋ lo adi kulye saresi ti 'berön köju loŋ a ŋarakinda ŋutuu kulo a ŋutu 'dumadi yu a ŋutu tidini' saresi lo ludukök lo jonda 'duret yi yilo keri

ee kenda na a 'durjö gwiliŋet lio lo a lo'but parik nan liliwa i ko'börik i konakinda na 'börik na kita niö nagan nan a 'dekuri tomurek nan wejale weja' peda na kitajin kwe'bura' tomusala nan wejale' weja tögu na mede niyaŋ

ye nan 'delya gurusu kuwe kune i beŋ

ŋutulu i i mede niyaŋ na a tomorja 'börik koo toyiŋakin a ŋo' geleŋ a tindi' gurusu kase i pirit na geleŋ a ko jondi 'duret i suwöt lo kenda

ee na wowogu nene tom na yoloni rinö ilo a koyo

ŋo' na kayuŋök kulo kokon na a jujukinda na ŋojik na 'busan na kenda na ko nyo to murek kayuŋök kulo a kpekindi' koko ŋutuu loŋ a kenda tiyana kilo gbe 'bura kase midijin yi 'debba na midijin kase

ye kimaŋ lo waya kata kaŋ i bgwoke ni

un bubulö reregu kuwa ko kimur yi kulo kikolin toto yi lemesiya kata yela a ko wela ko wini lo kimur lo do we'a' mugun let lo liŋ nye naŋ kimur kulo kukujen koja na do yela 'boŋ do toto yi lemesiya na do walan

rino loŋ 'n nyanyar parik kulo a rino kaŋ ti koji lo yolo ko kutuk niyaŋ na kuku lo

perok kuwe' ti yapa 'bayi miyen tinda nan a yiŋga miyen

yi' ködö joŋga yilo ŋutu' yi kadi na wini anyen ŋutuu ti kadi na wini lo medda lepeŋ anyen ŋarakinda lepeŋ ko saresi' lo kekepo ti ret lo yola'

togeleng na do tukökindö ilo ŋutũ i to piriɗ na jibitaliya ma lepeŋ lo ti tetema ko yilo yola' pwödä kö kulya ti so a ko puwe ko yola' lo pwodä ko kulya ti so a lopeŋ galakini wini ko yola loron lo ilo ret lo TB ko a lopeng tukani i ponda i jibiali yu a tojono ayan lo kode reɗ lo ke roroga

ŋo togeleŋ ŋo nagon tinda ŋwajik kulo a mindi ŋo nase parik na ŋo jore patik do pujö di nene diŋit nyesu na'but 'ban ne diŋit puö na wini na nago pirit naŋ ko totoni na a pirit naŋ 'ba na'but a do puji di ŋwajik kilo kanye mukö

nan wowogu tom na luŋu a leri a ko kule köti luŋu a koyo

nan nyanyar roggu boŋgo na luŋu gboto ko piyoŋ ko boŋgo nagon köti a najo ŋor kak yu

e kenda na ŋutu logo na ŋarakinda koko kulo yani yi nu diŋit nagon giti ko 'ban yitu yi na sukulu na adal na ko a denda kenda a denda wurujö 'bong do pujö naŋ di ko ke ko tu yi na sukulu na ko kulo bulöni bulö kenda ko 'busan na adal na

bgoŋ 'bakan na kita kaŋ i bgoke yu na a tikinda kule ŋutu kulo a tika i sondu na ŋojik kase i sukulu i kenda

do bubulö wökön kaŋo yi yunya ko do kwakwaddu do piji' ŋun di ti lepeŋ ŋaraki do yi köu na yilo yunya

yee kenda na a lewuda tojulin na ŋutu kode' a puwet na midijin na sena diŋö ko do kune kogboŋ mede nagon ko puwet a na 'bijo a ko ŋutuu loŋ a kenda katani ŋiŋisanikin parik ko logon 'bak kenda wo 'bakan na puwet

sukuluwöt jore aje dukö yi kilo kiŋajin lo duŋödu kilo yala ŋwojik jore a kenda

kendya na a ŋarakindya nan yi 'dukökindö na met na mede nagoŋ a na'but köti a ŋarakinda nan yi jukin i robba na ŋwajik kuwe yi sukulu naŋ a na'but naŋ ko kekendini 'bura

riŋit na kenda na a tinda na gboŋ i logo na weweja metakinda 'barik kiko lo wini nan weweja galakinda 'barik kiko lo yesu na kye nan weweja yani tokye'ya na bor na kadi na um sida katanina a gbede na kye

kune piritön kune gboŋ kuru lo jonda junya a ko ŋutu' lo gboŋ yu kulu wörö ko nya'da tindi ŋutulu ko moka na junya 'boŋ ŋutulu kulo anyen a moka junya ti ko wöröni ko kamuka

kinyöjin logon ŋutu tögu 'börik ko se kulo a lo tikinda ŋutu riŋit gboso 'diloŋ a ko piöŋ

ŋo' ngon ko kokon kaŋ i gboke yu na todindö ŋutulu yani keri liyaŋ lo 'berön lo ko'ben likin yani keriyat kaŋ kode' ŋo' nagon gbe gbuwa na na kore todindö ŋojik kulo ma kilo ŋo' gboŋ a likin

kenda yi pirit nageleŋ a ko ŋarju na yeyeesi' yi pirit nageleŋ an a jowunda moret ako toyiŋakin na ŋutuu kaaka'de kaaŋ yi gboke ni

jur lo a ŋarakinda midijik kune i ropadu na kase ŋojik koko i sukulu parik na kulo ŋojik lo kata ko koŋön kulo ko kulo roropaji yala 'dok jur lo a ŋarakinda ŋojik i tikinda na ŋo ka ka'de bukan naŋ ko keken ko kule ŋo loŋ ko mimindi ti na

togeleŋ na i james logon lepeŋ jajambiri kune kpeja kpeja di yeiyesi ti lepeŋ kune a kindu tomurek i bgeyari logon lepeŋ pupur'i kode memetani lo köti kpekpeja di yeiyesi ti lepeŋ kune a kindu

ŋo narok na tikinda ŋutu i moka ko ret lo so'bi kaŋ i bgoke ni kune a toyem ko ŋutu loŋ 'bakan kasa'bo ŋarju na ŋo bge ibira leleŋet ko ŋutu lo ko so'bi

tu yi jibitaliya yi tema na do tutu yi diŋit na do yiŋgs tomiyesi' kunök yi mugun a do ti' yi denda ko nyo lo tomijö kode yi diŋit naŋ do miindi denda ko mugun net na gboŋ dinyo kata yu do köti' tutu jibitaliya

do gnoŋge kayuŋölönit ko do medda naŋ di ŋiro let a tu yi jujumbu na kulya ti ka'durök weweja' ŋarakinda na lopeŋ di kitana na ka'durök na na'but nagoŋ tinda ŋiro lo yi denda na kiko' lo ŋun anyen lepeŋ lokukujönö konda na toron

ŋo togeleŋ loŋ 'nkokon ko 'nŋiyen ki lo aa kwakwadu konn ke' kwakwadu ann petdi' gboloŋ niyo' ann kondi' kitajin ti waran'beron mijö na sayi riya na porogo a ko kule' ŋo' kulo

'deti naŋ nan nyanyar parik na a ŋete na yuyurö ko pasiko ko bge'de bge'de na yurö ko pondu ko sukumawiki a ko burusut